Karazan̈a rabosy, misy irô rabosy àby io telovolo, misy koleran-drô jôby, misy koleran-drô malandy, misy irô maron. Misy rabosy amin'zay lehilahy, misy rabosy viavy zen̈y edy e, ny haiko.